Taradisiɔn deso miin Arzantini, anɛ we lee zeremɛ pɛɛ, novambere pian wozomɛ be buɛ. Din taradisiɔn so, ba we yoo, bawe sioo, bawe we defile ra,a le'a min mana dan be, a le'a he ba loo.